ا أنصحه في هذا الشأن أنه يحظر ورش ااورش عمل ودورات في الكتابة ،هذه بتيح له التعلم من المحترفين وتبادل الأفكار مع الكتاب الثانيين. ممكن يشترك في منتديات أدبية علي الأنترنت ، لأن النقاش مع الأخرين يعزز المهارات هادي ا بعدين يطلب ملاحظات من اصدجاءه أو معلمينه <hesitation> عن كتاباته والأشياء اللي يألفها وكدة.